Ny milina fanasana vilia an <hesitation> dia <hesitation> milina manasa amin’ny fanasana vilia, tsy misy <hesitation> tsy misy ininona ataon’ny olombelona intsony fa- ankoatra ny <hesitation> m-manatsofoka an’ilay vilia maloto anatin’ilay vata an <hesitation> dia izy no manao ny asa rehetra, manasa <hesitation> mikosoka ny vilia maloto. Ny atao amin’ilay izy: atsofoka ny vilia maloto an dia alefa ny rano an, dia <hesitation> alefa ny ranon-tsavony, dia izy no manasa azy eo.